Iispäiv om sääne päiv, koh hummogu kõik aig tunnus, et tüünätäl ei saaq kunagi läbi. Ja selle om iispäävähummogidõ rassõ hinnäst liikma ja käümä saiaq ja löüdäq entusiasmi, et tüüle minnäq.